قطع الأساس بيبقى جاي معاها ءء كتاب للتعليمات ازاي تركب القطع دي فأظن ان انا هتفرج على التعليمات وبتدي ان انا اشوف انا محتاج ايه اايه و هتبئى سهله يعني مش صعبه فهتبئى أحسن